Ri chkop ki'b'inik tok chaq'ab' mu ki b'inik che ri kb'anla'chaq'ab'kó chkop ri ki'xik'nik kxik'nik más ri kb'inik ri tukr kum chaq'b'kb'in re ri chu rka'yxik chu rtaqxik che ri xtka'yij y xuq ke wu kb'ixik are ri tukr kopnik tok chinqaj jaay te'koq'ul jun tukr chijay kb'ixik chi' uche k'o kirb'ij che cheko' ke'rna'b'ej chqe are ri jun chkop ri', nu'j are ri ki' xik'nik nu'j k'o chkop qa ki'xik'nik ri ktaqij ri kwoy chaq'ab' k'ore sji'l xuq chaq'ab'kb'in ri sji'l ki rtaqij ri sji'l haber wa'chi' xti'rtaqiij jun rwoy wi' wa'chi' xtresjelul jun chiij mu ju ak' wa'chi'xti'rtaqij wi' ri sji'l nuj xuk kee k'o ki b'inik ri chaq'ab' ri saqtb'iin xuq kee ri saqtb'iin ki rtaqij che ri xtriq xuq k'o ri ksiy re ri ksiy chaq'b' kb'in re ri klu'n re ri xe' taq chee wa'ki rtaqij xpok'pom wi' rech e rech ki'rtij ri xpok'pom sicha'kb'iin re ri chaq'ab', xuq kee k'o ri b'aay kb'iin ri b'aay chaq'ab' kirb'an ri b'ay rjul ki rjluj ri b'ay ri jul rech ki'rtij ri rk'am tok chee wa chi'. Uche' k'o jab'ik chkop xuq ke ki'b'inik chaq'ab' ktaqla'kwoy <hesitation> e ki k'o ki'b'inik chu'lew k'o ki'b'inik chukaaj ki'xik'nik are kçhkop ri ri <hesitation> e rech aq'ab' nkere'ki'wi'k nkere qa ke'lul paq'iij xaq chaq'ab'ke'lul uche'xuq k'o ke kmatz chaq'ab'qatz ke'lul kum ya wu paq'iij kxij kiib'chu wu rtun q'iij sicha'kwaj kiib' wu paq'iij xaq rew wu chaq'ab' ke'lul chu rtaq rik ri kwoy are k'ri'kb'an nkere che jun chik kb'an ke'lul chu rtaq xik kwoy che ri ktij.